في يوم من الأيام <noise> كان في شبح يخاف من الظلام. تخيلوا شبح يخاف من الظلام، كان يختب. يتخبى تحت السرير، لما تنطفي الأضواء ويصرخ من أي صوت بسيط. كل الناس كانت تستغرب. <hesitation> كيف؟ يسألون نفسهم كيف؟ كيف شبح يخاف من الظلام؟